في الكويت عندنا عدة عطلات وطنية، متل اليوم الوطني، ويوم تحرير الكويت، وأيظًا عندنا العطلات الدينية، والعطلات اللي- اللي تمتل إسلامنا وديننا، عطلة عيد الفطر، وعطلة عيد الأضحى.